Sabura. Sabura nigunara tewei tafitofi tu, tasou tu, tu tafusak bingan tu. Tafitofi ira, tafitofi ladana tu sabu ira tabei nai nadana supai sumaka bolu sa woun tawei nai ladana supai ladanai mudan bolu manira fandiwa. Supai mancia dadokun nai nini watan-watanasi si tapaki ladana mudan tei ira, nai ita nini diri badana. Habara sa ira nai nugu kakalira itagi nangara nafitofi'i mole nalupai sabura, le kufakawai'i wee ilunumu ira momas telai. Manire jat'te loka <hesitation> tasou ira `tawi watana nini mudana bolu tahindari ni bouman saka ta watan nini bolu. Sabap la, sabap umana nasaka iwa to nawei watan nini masingat, trus tabei waun rangsangan nai watan nini wo modei tura na datokun ira baban nai mncia dasou tei si. Habar sa woun ira ni nugu babotaka liwa. Nugu babotaka iwa nasou tei tutu bodan dodan tolu le doku'ni niwatan'a sumak jadi boira loka e. Tafusak bingana, tafusak bingan tu sabura ira supai bingana nasumaka bolu, tei mancia si daratan nai nini tompata to miana dama-damakin si dafanga nani nini bingana ira damakin si, tarus dakuk nai manci ira isumak tuku, sama tura sikara tokuni gafin jat'tei. Habar sa woun ira nugu anak'a senata nalenga gol'a pas nalenga gol'a to ira lok le ncepak gol'a mosan'a bingan'a sampi- sampi ia mo ni ninara natra'i na fola'i tu watu'ra <hesitation> bo niwtan'a, nugu anak'a nasel tutu nasiungan na lakae.